मैं कम से कम साठ मिनट तक कसरत कर्दू हर दिन जू की सात घंटा वंदा एक हफ़्ता ग अनुसार और हर केता कम से कम तीस मिनट तक ता हर दिन कसरत कने चेंदी।